Muna aso nwǎ kɔ̌ a di plapla kuma naji a raa na, nɔ kɛ, ɔva, ɔva di nyɛ kɔ̂ a kun itsi nɛ wa. Kumaa, kikeli kɔ̌ a kun itsi nɛ wa. kumaa, kikeli kɔ̂ a di si ko wini bɔ ka nyɛrina lukpɛɔ̂ ji nɛ, nka wusɔ ba gba alɔ kilɛ, a zaava ri kɛ na, ka gboro, a gboro gboro gboro, wɔ nyɛ kɔ̂ ta kɔ̌ bɛ kukwe isi itsi nwâ kɔ̂ ajɛ nɛ, a gɔ ka gɔ gɔɔ parɔɔ parɔɔ na yɛ. Aza maadaa na, a kwe muwa lo dɔ bɔ ba rɔ kɔ̌ ɔva muwa, ɔva muwa nɛ, ajii dɛ, a sɔ̌ ka ni tra kukwe, nka nini ɔ ma atra ma sii, a yɛ vuuu ka bɛ gɔ kɛ na, kuma, nka bɛ ma kiyin ma zhǎ, kafi kɔ̌ ba wɛlɛ kiyin munɔ nɛ, a gɔ nɔ sɛ kuba cɛnɛ minyɛ lɛɛ kɔ̌ ba bɛ gbɔ kɔ̌ ba plɛ mudu kɔ̌, iblɛ ma, kaa ban gɔɔ kucɔ kɔ̌ gɔ se nɛ jɛ ni wɔ nɛ wa. Tɔ ɔva muwa, a mudǎǎ inɔ a di lukpɛ a muna iba kɔ̌ aji ba didrɛ moinwa wâ nyɛ ka an bɛ kukwe isi ba nɛ wa.